ime iki kau iram ime. shi sene ime iki kau iram me. kuma ishu unere iram. ime kuma ikin hor aŋweme ni iram isoho insonu ubige eme ikin kpiia wato i cher obok. icher obok eme ime iki taah ekpou ni isukisuk <noise> ni kpii i deh e nyɔɔ in shesi idee nyoh ni ntuha aneke ni imeaai ichibi kuma kin goh uban sosai ni ichedr hano domin inyo ki yiki ine igbam in doki ichibi ni ihum i kawi uram indoki idibi ni him in hor a gweme in tuu booh ni ihaa toh ajweme a haa ihaa kochak ni cher obok inyom meme ikin kpili no ni iram eme ishiki kau no baki inkau iram hum kekike lei ohe hum kin goshi ma abiŋ ke lee oheh ingoi abiŋ she tuka in goi o chema ni ingoi a ŋwɛme ke tuk. <hesitation> Aŋweme shasha ḿáá tháá e imboó na ni icer eye hane duk ashi cher hano iykime igbam, icer hano iyk kime igbam, har ime indok ina tuki nbɔɔ ana jɛɛbɔɔ na shúú na nekpe me duk asa jeebɔɔ na ashi du ashi iser hano iyoh ituk har ime indo inbɔɔ ana jeebɔɔ na ashuú neeh aboŋ asohum nio onaŋ bom, nini onaŋ so peerkhe onan so peerkhe a shohum ani kera ke boo har ma nakanɔ jawi ime oheh ime ingina ali duk ime ingui ban ecer hano sosai in gne iban tram i gui iban ecer obɔɔk isne isone yika sosei nu uner egwar domin duk uneke je asa sher asei ni icer obɔɔk na haka kaphi iram, toh iner hano lwa a sho nu oshu oprusha domin baha kpen neni ubin oeke toh sha kpeea` ubiŋ nyom eye a shuina a goh iban a sheta na nere gwar ama ime na hei ne ko inya a deeh na bere cer obɔɔk ubaku sheŋo ni icer obɔk udeehnu umáá icer oshi ukau ushi eyen idibi ishonu obeh. Eye icibi anere icer obɔɔk imbɔɔ na doke chibi loh ke bakehai doki yir ichibi eye ngo ujehn ke shonu a goh eban ashila baa ama ke bike doki ichibi iban shera isho nŋoo ujii icer obɔɔk ni icer eiram isnu u taimako ubaku ushu hai háá udɛɛ na whai-iláá e ngo kogin dɛɛn nu hai-láá enye anere háá ngɔɔ a sherni inyoh shi goŋ nbɔɔr asher ni inyoh e igou nbɔɔr sher ni nbɔɔr asha agbam e obɛɛ nina doki ichibi na leei nana hoto ajwei embɔɔr naka na hoto a bogwe bɔɔr na na jehaa an tehboor enye ubaky jeh aneke boor asha hai-uhaa ijn shi she ujeh oteu ushujeh uju she ishe e eheei wota ashi eheei a nasara toh ashi haá ituk, ashi haa ituk bika lai-ilaa toh iki jehi nboh <hesitation> a doko bin sosai.